टूट ब्रश से कहेला मुह ढोईया टूट ब्रश से मुह डॉयल से मुह साफ होई या मेन त मुह के साथ साथ दात । हमैके जॉन बाहर के चीज सब खाईसी मास मसरी हैसब जॉन रहैया पसलतिक मे पैक कार्ल हु चाउ चाउ बसिकुत सब । उसब खेल से हमैके दात मे आटक जाइया फस जाइया उहे के लागि ओकर सुतयाल कहियों वी जाके उजना कीर न बैठोस । उजान कीर बैठ के दात न सरोस सर जाइया दात वा सब ऊहएलगी ब्रश के बारी जरूरी रोज दिन सबेरे उठ के सात बजे मज़ा से । पहिला ब्रश दात मे पूरा लगर दात मे लगर के पूरा सब फ्रेश होजई उके बाद जीबीय से अपना पूरा हु जि सफ कार्ल जि साफ कार्ल से मज़ा से फ्रेश फ़ील होई । किसियों वी कहां त निमन लागैया ऊहएलगी ब्रश के उसए होइया ।